طبعًا إذا كنت مضطر لأعيش بدون كهرباء - كام- عام كامل <laughs> ،فرح <hesitation> أتعلم إني أعيش بطريقة تقليدية ،استخدم الشموع ،والفوانيس للإنارة، <hesitation> الطبخ ابي استخدم موقد الغاز ،أو النار، وأخلي عندي أدوات زي القدور الحجريه أو الأواني المعدنية ،و <hesitation> راح أتواصل باستخدام الهاتف الأرضي.